Frutas reta mbaetɨ jau, amope jau, naranja, gualele, ëreï mbaetɨ jau opaara, verdurareta, jau ensalada rupi, oïme ou jaendive yave, ëreï opa ara mbaetɨvi aeka jau vaera